ما په خپل ژوند کې څو کورني حیوانات لرلي دي. لومړی سپی و، چې ډېر وفادار و. بیا مو پیشو هم لرله، ډېره نازنينه وه. چرګه مو هم لرله، هر سهار به یې هګۍ کولې. یوه سويه مو هم ساتلې وه، د تفریح لپاره. ټول پنځه یا شپږ کورني حیوانات مې لرلي دي. دا حیوانات انسان ته نږدې وي او له هغوی سره مینه پیدا کېږي.